Uu xiko, unixiko xia'un kuun, kuun xiko, kuun xiko iin, kuun xiko uu, kuun xiko uni, kuun xiko kuun, kuun xiko u'un, kuun xiko ñuu, kuun xiko uxia, kuun xiko una, kuun xiko iin, kuun xiko uxi, kuun xiko uxi iin, kuun xiko uxi uu, kuun xiko uxi uni, kuun xiko uxi kuun, kuun xiko xia'un, kuun xiko xia'un iin, kuun xiko xia'un uu, kuun xiko xia'un uni, kuun xiko xia'un kuun. Uni xiko xia'un uni, una xiko xia'un uu, una xiko xia'un iin, una xiko xia'un, uni xiko uxi kuun, uu xiko uxi uni, uu xiko uxi iin, uu xiko uxi, uu xiko ñuu, uu xiko una, uu xiko iin, uu xiko kuun, uu xiko u'un, uu xiko, oko xiko kuun, oko xiko, oko xia'un uni, oko xia'un uu, oko xia'un, oko ñuu, oko uni, oko uu, oko iin, oko kuun, oko u'un, oko ñuu, oko uxi, oko uxi iin, oko uxi uu, uxi kuun, uxi uni, uxi uu, uxi iin, uxi, uu, kuun, uni, uu.